Kuma vle o papat ngam kaim dok te nop tete e kut tiok he nang kum la havai orom o papat ri e nang tete ko eda thavai tok he tkat kaeharom kua papat kaek nik te kuma vle kum mrua pat ma dok te kupe ktua vle he kserpak mang kua papat to kam lol o papat va kupe lol o papat va kupa kpom a ngaiha tang tete he. Nangko tete klua papat tok e. Kua kiengai ko ku her vle te nangko o papat ngam kaim dok te kom konit ka tmik te ngor gia serpgam kualo klo yie kam ngai klol o papat kngai kngai. maski nop lmin o i piak nangko o papat ri osem ka ma tmukte min tgus min nak ngai ka kpom o reha kam turang ngor ko knaik kuma svil te minak serpak mang minaro mang minaro ngongai ruk ko ngin ko ngin ta ngai klol o papal. Langto naktua serpak langto nak ktua serpak kngai kngai kaesko nginnak kngaiko mo Mhe ruk kam lol o papat ruk ngar lalout. Nguaktua sir serpak mang ngin enangte nak ngai kser lopet ngang dok nangko dok kum lua kum lua kol te tok e kum ktua serpak mangkam ngai kaelel ol kam ktua turang klo lie va dok mang mo ma rek mang keneto kenetokum ma reka. Tokhe kuma tmik te minak ngai sir he kserpak mang ko knaik mang o papat ruk loul va loul o ani kain ngaiha to tokhe kuma patte patte kuma svil te klo yie nginak ngai kpis tok. Kuma tmuk te minak kpom o reha ruk louil ngat mia lout kir kim kero reha ruk enang endri ngam patter o is va endri ngam ngai gi kaeheha ko ma rengmat lout ko kar o kair ko klua svil mang ngin kam kpom o reha ruk to kua svil te min kam ngai ka kpom o reha ruk loul nang Minarak loul o krek minak loul o krek ruk loul kat kam le ka nho mang ngora o tet o naon ko ngot kaen nguoro nguaro moturang kuo mang ngar tokhe kuma vle ka tmik te o tmik ruk kueha mik mang ngar kum ngai kpate lmin ko kuma papat te o taim akuruk o papat ruk enangtok ngam kael mit ngam la ppiak e. Enangte ila kol. hal o kveko te ner la kol a ngaiha to ngir gia senkrip te hai. Ther ngai ko mo papat ruk he ta pis te. te. To ilenar aruruk ngara havai te eda nam ngai ktua serpak mang klo yie to tete ngin tngai kpom o reha ri loul loul! Tokhe kum ngai ka tmikte klo yie ngainak kpom o reha ruk tok. Kuma svill te tang nak sap man muil orom a a ngaining lout man muil. Koma svil te Tang nak kpis kam ngan o rehek, kam ngan o mia ngaro rhek kaeharom o papat o mia kam sim korsang kam lol o kaeharom o mia kam vle orom a serei kun mnam ngaro mhetor nop o resik nop nie onie. Tokhe o papat ruk ngam kaim dok kuma tmik kaikiem enagtok. Tokhe kuma rere kan min kserpgam min te miak serpak nang o timik ri ngam ngai kut kaim dok va o taim ruk o kolkhek akuruk o papat ri ngam kaim dok kaikiemte. Kom ngai ka tmik te dokto enangtok va kop ngai serpak enangte nak klo yie ngipa pis enangte kat. Nangko klua papat mo kain papat ruk. Nangko ngurkktua serpak vanam klo yie kam serpagam min kngai kngai kasiko minak kngai ka kpom o kain reha ruk enangtok nang dok kaim le kol a serei ko knaik he ktua serei he kpum kua ngaingtek te o kumkaen o papat ri te. te. te. te pis te eharom dok he kua vle orom a kain serei to kuaro tmik uk kuma tmik seem kuma vokam ko. Tokhe tete ngur ktua serpgam min mang oni kain papat ruk nngia kluis kam mnang ngin. Nnag kuaro tmik ruk kua kuma vle ka tmik kpat va osem ngama vnavai te o gi papat ola. Nangko o gi papat nangko o taim a kunuk ngam kael mit. Ilaro gi papat ruk ngar kael i les ngara kpom o reha ruk loul ngara kir kim endruk ngaro papat loul ngles ngar le ka kpom o reha ruk ngirle kakpiem man va ngama kaeharom o kermatnek. o kermatnek. kam kiring o mia kngai va ngama kouruvik kngai va ngamuk kaeharom o papat ruk nong la yar kamkiring nguaro valngek a kuruit ko kim ngaro mhetor kursekmar kaimim mar khaveing ngar kam hop kngai khavaing ngate nop mula mhe ta o Is ruk akuruk evangtok ngaro papat ngam la sap ngam ngai ka kpom o reha ruk loul kir kim endruk ngaro papat loul kat ei. He koma vle kpapat te we kama tmik te he te kum la tmik te kum mia tmik e. Osem o gi papat. o gi papat ruk ngam gia pis nop lmin e. Nang ko kuma pat te kpat kaikiem te o papat ruk te enang ka havai he te o papat ruk enangte gia vle gia papat gia koul kaeherom yin ngira vle orom a nho to ngira papat klik klik te ya svil mang ka lyie ngang yin kam kpom a kain ngaiha tote nak kpom a ngai ha to tmi lout lout hak enangk khavai he. Sap orom a ngaining lout man mail. Ngaik kpom a nghaiha to ngama korsong gia ngan o rhek o endri ngama kpom o hi ngo vgondik kam Kusiekam o mia ruk ngama kaeharom ker keknen ngang o mia a kuruk. Em kuma svil enang tok he kam le hover ngora munik kam lout va kam her mor kam vle orom a serei to osem kre kam havait te mang ngrixaro serpak ruk ngom kaenik turang ngar kanen o papat ngang ngar. Tokhe o kain timik ruk enantok osem o gi papat ngama ngai kpis orom o papat ruk lmin va loul kat o reha ruk loul va o papat ruk loul ei tokhe kuma havai keikem enangtok. Tokhe tete ngotlo is kam kokheng oni kain nho ruk o vle ruk e. A ngurak sir serpak ko kim nguaro gudorek nguaro maksin va kser pak kam mang ngor les kain o papat ngang ngar va kser pgam mar keikien enagnte he. O nang nang nguaro mi tmik ruk naga kael mit. Nankok kaekiem mor mruo nguaro keknen nguaro kermatnek ngora vle komo kain papat ruk ngoro nho enang te ngorra havai te o Mor mop o tgoluk ruk enang tok ngotte ka vle te he. A mhel tang nam ngai lo vrua kpa kpis o ka klang ngor mo krek o ol o druk. Nangko ngiaor kam kol o kain papat ruk enangtok e. Ngiak ktua vle ngiak ktua serpak. Ila gi keknen atgiang, ila ngouing to yi kaen ngang ngoldeip nera klang yin mang a gutpla a nho, a nho to nera vle ei. Tokhe ngoma havai te ogipapat ogi papat ila ro gi tmik nangko o gi papat a tmik ngama kaen o a nho to a yar ye la pat te ngira pis ma kain ngaeha to nangko ngira senkrip te yi ngai pis ma ngaiha to va ila langto tla tla kol te ae edo nama vle tok vle tok nang senkrip te ai rda tngai pis te ogi papt o gi tmik ruk ngoma pis ormar nangko O taim a kukruk ngamkael lmit ei. Tokhe kua havai kaekiem enangtok mango ogi papat va o tmik kael lmit.